Bue̱no̱ rí mbá rí ríꞌkhui̱ maxaꞌ rá, po ikhí nandoo nda̱ya̱xu̱u̱ ikhúún rí gíꞌdoo ríꞌkhui̱, gíꞌdoo rí ndaꞌya ríꞌkhui̱, numuu rí mbá kósá rí nijndooꞌ po nándáa̱ꞌ má rí ndaꞌya rí ikhí, jngáa̱ rí maxaꞌ po ndaꞌya rúꞌ, xú rí ixi̱, iná, ikhaa ríꞌkhui̱ rí ñajuunꞌ rí gíꞌdoo rí ndaꞌya rá, ngáa̱ xúꞌkhui̱ má mbáá xa̱bu̱ mangaa júꞌkhui̱ rí rído̱ rí gíꞌdoo̱ nda̱a̱ꞌ rí iꞌdoo̱ tsíꞌkhu̱ ni nditháa̱n rá, jngáa̱ gíꞌdoo̱ tsiakhi̱i̱ má ikhaa̱ mangaa rá, jngáa̱ nadxuu̱, gíꞌdoo̱ ríꞌkhui̱ nadxuu̱ ma̱ꞌnii̱ ñajunꞌ nadxuu̱ ma̱ꞌnii̱ xógíꞌ rí ndayóo̱ꞌ má ikhaa̱ rá. Jngáa̱ xógíꞌ nadxuu̱ rúꞌ. Nadxuu̱ ma̱ꞌgee̱ nadxuu̱, ma̱ꞌ ma̱ngari̱go̱o̱ nadxuu̱, ma̱ꞌge mitsínguá nadxuu̱, xógíꞌ rúꞌ, xógíꞌ rígá rí náa̱ꞌ ikhaa̱ rá numuu rí gíꞌdoo̱ tsiakhi̱i̱ ikhí ikhaa̱ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí maxaꞌ xúmá maxaꞌ ixi̱ rá, ngáa̱ xúꞌkhui̱ jaꞌnii má xa̱bu̱ mangaa nandoo, nandoo naꞌnii̱ xógíꞌ rí ríꞌkhui̱ rúꞌ rí ndayóo̱ꞌ ma̱ꞌnii̱ rído̱o̱ rí nda̱a̱ꞌ rí iꞌdo̱o̱, ndo̱o̱ tsíkháñúu̱ rído̱o̱, nda̱a̱ꞌ rí iꞌdoo̱ jayuuꞌ, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí <hesitation> tsímáá a̱tiuu̱n ikhaa̱ rá mí. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí maxaꞌ e̱yo̱o̱ ikhúún.